Nkwalɛ kɔ nso iswɛ suswee nɛkɛ kɔ ava kɔ nswe ka ayɛ mɛ cinɛ kɛ kok wa nkɔ ɔma. nkwalɛ nɛ na di ko landidrɛ cɛnɛnc har gɔ ivɔ ni ku kɔ layuwɔ da ka kɔ la yuwɔ swe gakɔ bɔ nkɔ ɔ me nkwa lc nɛ ma bɛ kɔ ɔma beredi kɔ ɔma cwen kucɔ kɔ-kɔ la yuwɔ swe gakubɔ nga kɔ adu nayɛ mɛ nɛ nmayaka wa kuma nkɔ pisɛ kɔ gɔn bɔ kɔ mni ndi kɛn bɔ kɔ takɔ yɛyɛ bɛ dɛ bɛ kɔ ɔgbɛ beredi ɔsɔ kok kɔ mɔ cwen ritre nga kɔ adɔ lukpɛ cyɛmɛ nɛ shi nma yaka wa kumɛ nko ma aga do dobɔ kabɛ zɔrɔ ibli mɛ yiya yaka takɔ nga nɛnɛ domi adi nga kɔ mɛ so nɛ wa So ko aya mɛ ba mɛ yaka ba mɛ kɔ nkɔ ba plsɛ njɛ blɛ kɔ nda asi aya mɛ kɔ ijɛ blɛ bɔ ta kɔ imɛ ma mashi mɛ madi ba ki ba naba aka kɔ mɛ ta kɔ tɔ kɔ nma mashi mɛ ma dɔ aga kc faro nɛ aga ka nɔ nɛ na gbɛ kok bɛ dun kɔ nini ba cɛ kɔ ba kɛ gbɔ ɔsɔ rusɔ lada nwa nɛ lada miyele irawa ama ara kɔ ba na jbɛ da di kɔ ɔnini kajɛ ayɛ mɛ ci so aga ba ni kɔ ndu zɔrɔ nɛ mɛ so nkwalɛ wanɛ gigigɛwa nkɔ ɔ gbɛ nkwalɛ nwanɛ du lɛ ko ɔta kɔ mɛ ma mbɛ li bɔ mɛ du wɔ nma dɔ wa cɛn kɔ ndu nakutun a nɛ njɛblɛ jokɔ la sokɔ nyɛblɛ atakɔ iwɔ bɛ temeki inɔ iwɔ bɛ zɔrɔ inɔ nganɛnɛ kɔ inta ki tɔ ɔpisɛ kɔ inta ki tɔ ɔpisɛ kɔ nzɔrɔ nganɛnɛ gbɛ nganɛ din kuma da kuba gbɛ di kɔ nini nga nɛ alɛ ka sɛn ni tsatsa tsa so aga kɔ nkwalɛ kɔ nso iswe nɛkɛ na.